Ñalawma ɓuri welde uddirde fof ko lootaade haa laaɓa, hocca deftere mun jannga. So tampi <hesitation> lelo, leldo e giɗo mun.